अगर म्यारू अपड देश मा होटल हूंदू अगर मेथे खांडू पकाणू काम मिलदू त मिन अपड रेस्तरां मा पकाण छाई कंडली भुजी हवेग्याई लौकि भुजी हवेग्याई मूला भुजी हवेग्याई दाल हवेग्याई चैशुण हवेग्याई फाणू हवेग्याई ये प्रकारा व्यजन पकाण छाई ज्यांसे की लोग ज्यादा से ज्यादा खांदा और ऊक स्वास्थ्य भी स्वस्थ रैंदू।